O vaevae, hanua lalonai, dikadika badaherea, mase bona, hounubana gaudia, dainai sib- lau sibogu community, taudia na boiridia, ahelai hebou, ah meeting community ena, namo dainai. Badina, hari ta seh unubana karana, basine karaia matamai aitaia dainai, ah boiboi community section tata baiema, ina hebou marakina baia abia amai community ihanamona dainai, badina hari momo, kasi bona unubana gaudia metau metau emailaidiam aitiam, dia namo dainai community ena, namo dainai, agini, toreis huna gabu na, gabudia ai, ahereva laidia, badina community ena namo dainai. Henaohenao maurina dan, ebada, dainai unubana, ah marere tomam. Bona hari danu gau idauidau, community lalonai, evara dainai badina marakidia danu, haidia ekaram karadia dan idia dan ebadam muridiai, edia kara, <hesitation> folom dainai, unubana, amarere tomam, hanua ena, community ena namo dainai Nega haidia, unubana, kara evaram, momo- badaherea, evara dainai, asi auram ma, unubana gaudia, beh itadia, community ena helai, namo dainai. Badina unubana baia itam neganai, hena kara na, beh bada, heream heina community lalonai. Nahari- o community memero, keken, ibodiai, esensi, momo hari unubana kara erakatania, maket maket o, lao, davara unubana heduru mai maket. dabalao edia noho, anamona dainai, nubana, amarere, heboum. Dainai memero aha maorodia unubana kara na, baita rakatania badina unubana kara na heduru namona ta basine abia maim, oi bona, lau edia, mauri lalonai. Dika hari, beh mailaiam, iteda mauri lalonai. Dainai ai, ibomai na hari, unubana kara dikadia, aita dia namo dainai nubana dalai, amarerem. O nega haidia, hounubana <noise> gaudia, kara dikadia, ama community lalonai akaram ah stopidiam. Aha maorodiam, hena kara barakatania. Hena kara na dia Kara namona. Baoma baita noho hebou, baita gaukara hebou, baita loa hebou, teda, community ena, namo dainai, unubana, <noise> ah marerem. Io, <noise> toh, haidia, momoherea still unubana maurina <hesitation> mauri laiam. Haidia emasem still aloum asi ahesikum ahereva henidiam. O momoherea, hari unubana kara dikadia vada, deme rakatani. Haidia ela school, gaukara, haidia noho sibonam, rumai. O haidia, elaom kimai o pidipidi o, haoda o. Dala namonai, gau akaram, badina unubana dalana, dala namona, kerere ta baso abim, oi bona, lau community ena namo dainai, unubana ah marerem. So hari community na sensi badaherea, dala namona mare haidia ela, guriguri mauri join, haidia enoho sibonam rumai, maket o unubana gaudia, enom edia noho, mauri namo dainai. Maoro. Dainai, hari Memero momoherea, kara dikadia bona, unubana gaudia, arakatani, hari na aina tauma beh, hanua dan eme dika, vada gaukarana dan eme badaherea. Auram unubana taudia baia, hadokodia unubana gaukara basie kara. Badana hanua, momo dan demase, unubana, kara dainai. Dainai, community sibomai ahegogo, ahelai ahereva hereva. Unubana taudia baita itadia namonamo badina kekeru vanegai asi tauram, unubana karana tama, baine vara. So ai ari community ibounai, ao- ahelai hebou, ahereva unubana gaukarana ta, basine marere, o basine vara lou, ena community lalonai. Hari na, ai boumai, unubana karana, hanua vada deme sensi.